Tsy de haiko loatsy gn'asan'ny gny pôsy kely regny amy jean io fa angamba satria fa maro loatsy gny pickpocket gny mpangaro pôsy gny mpangalatsy amizao fotoana izao da nasia gny pôsy kely regny satria mba teritery mba sarotsy sokiry gny raha agnatiny ao, nô vô sokiry da re de fe mazava hoazy raha kelikely koa gn'azo ampidiry agnatiny ao amizay fotoana zay. Ngamba zay gn'antony nampisy sy nagnamboara regny pôsy kely amin'ny jean regny. Fa gn'ankoatsin'izay mety pause avao koa fe tsy fatako.